Xitoy judayam qadimiy, boy va rang-barang madaniyatga ega davlat hisoblanadi. Xalqi judayam birlashish, harakatchanlik ruhidagi xalq hisoblanadi. <noise> Shuning uchun sotsial yani ijtimoiy muhitda yashovchi davlat hisoblanadi.